اي طبعاً الأدب مهم لأنه هو ي- يحكي لنا نبذات عن الحضارات المختلفة. <hesitation> تقدم الأمم بتعرفوا <hesitation> من <hesitation> أدبهم <hesitation> فين وصلوا للحياة الفنية تبعتهم؟ <hesitation> وين كانوا ؟ وين صاروا؟ <hesitation> كيف كانت الحرية بهالزمان؟ كيف فيهم يعبرون عن احتياجاتهم؟